Ehe gne <hesitation> fagnazavagny fanamaignambolo zagny, da ohatry brushing gn'agnarany da alaignao, io raha io zagny de raha plastique zay izy io ndraindraiky koa gne vy avao akoa, da <hesitation> asofokignao gn'ame prizy izy, ny courant io da velomignao, da misy <hesitation> setroky mafagna gn'aminazy de misy koa setroky magnara, io zagny da afaka <hesitation> agnamaigna volo, da misy koa izy nefany azo agnigna ampa- mampalama volo mampimilatry io volo io.